Neyitsu gɛdɛɛ itsuwani abu kaniɣla neyima, laku neyi atamiu ɔlunɛowleni: Muevlatsoa nakutuzo nitsu du evlatso la kakone yadu nolulu nume, afonate uluiadu kaluakutu naza nayuti. Itsu duefea kakonaka ku wuafonayo nolu olunabu. Nakutuzi nakutuvi muti: nuti duefela akonakalu ega, akonakalu itsede. Akpɛtɛ kayoyirvlatso la oyaba nitsede kɛ nudunu, evidzewani mayeku. Bɛɛ otsɔ oduefe. Ɔtso lɛ itsudi buaku yayɔ kpa ɛkunedini. Ɔlɛ itsudi buaku yɔɔ kele yaɔ yakpao ayitsiblitse kemokele ogba mi namiviwani kimenyuia ɛtukomesemi. Nimava nu <hesitation> itsudidu wuaƒɔ nazoe nu dunu tati odunuea, ɔlɛ ekuedi bua kɔtabiafone setu; kɔmakutule ilupooo. Mɛ tatɛkuami du elu ehu elu <hesitation> ɛdibi du ɛ peya ayitsu ɔduɛfɛ. Peyǝlɛ ekuedi bua kɔlu afonedzi. Ekedzi peyǝ biaa me yakosu nu yɛ yanetuɛa olasali, laku peya ayuwuɛ duɛfɛla, olekuedi buakuu otabiafɔna. Afonekele ubui dini aɔna. Aonezi nubui dini nuti. Ya na itsudzu obu, obu ku nakutuvi. Edini ni du kole maŋgo. Maŋgo duefea wuafone. Wuafonenyuia ayowue, laku ayitsue kole bila, ɔtabitsile ugbataku kawu ɔlɛ ɔgba kawu ku. Wuakɔnayɔɔ yɔnanɔlu. Mɛitsuwania ɔtaniabu nakutuvima kɔmata.